طيب يا عزيزي عشان تغلف الهدايا <hesitation> أولا تبدأ تحضر تجيب المواد اللازمة ،ورق التغليف ،والمقص والشريط اللاصق ،والشريط المزخرف وبطاقات التهنئة ، بعدها تجيب قياس الورق وتاخد مقاساتك تبدأ تغلف الجوانب تثبت الورقة تستخدم الشريط اللاصق اتغلف القاعدة ،وتزين ،وتحط اللمسات النهائية وبس.